Toetran-dra bôka Peiba ndreky zen̈y kilima ôsean iniky, kôa fa hivera izy malefaka, ikoa fa ete ndreky izy iô iô koa avô ndreky misy <hesitation> malen̈y mando tsy ndrekindreky zen̈y izy fa tsy matetiky de misy afan̈a be zen̈y bôka amin’ny Peibaan̈y.